دکړکۍ پاکولو سمه طریقه په لاندي ډول ده یو څه صابون او اوبه به سره ګډ کي دټوکره یو ساپه به را واخلي په هغه بیی لنده کړي بیا بیی په کړکي باندي تیره کړي تر څو دکړکۍ ګرد پاک سو بیا وروسته بیی په یوه بله وچه ساپه باندي مکمله کړکۍ وچه کړي او کړکۍ به پاکه سي.